N'restoran ha dy here n'javë, zakonisht vikendeve. M'pëlqen ushqimi italian edhe njo prej restoraneve t'mija t'preferume osht Basilliko, ku shërbejnë pra ushqim italian. Edhe m'pëlqen ni restoran që e ka emrin Bon Buke edhe aty kanë meny t'ndryshme.